المكان اللي ما زرته طبعًا لكن أحب <hesitation> أشوفه، أبي أروح أزو- أشوف إيطاليا، خاصة روما تاريخها وأثارها تعتبر من أروع الأماكن إللي أتمنى أشوفها أبي أشوف اللوح الجميلة والنافورات والناس هناك وثقافات.